Koortorgel cegeneeji nafata ko ustude. So cegeneeji ma kooyɗe malla juuɗe njuuti haa ɓurti, so ko tuumni, taƴa dow o, kooltoɗa. Ni woni heddo ko foti heddaade hen ko, ko waɗta tuundi ko iwa.